<noise> uskur dibur ikala kala udi i uskur uhubai, uskur bulai intervi i, ujugudi i, lat uskur u bulagimai, dubur indak dum da sim aga dufu magayu gasim aga dufuri azay wuda dum di musdagu, digu uhuba yanda dubur iaw maga lur uhubagi kir a humsai maga humsai munagu kinazuwa cinabregi kina adagaha maga dadala kinageri kija ulginda munagu maga ul kinazuwa sai bacibak wulu wari abaa ma wuwuri abaa ga funada uhu uba uhubar kinazuwa fey sigin <noise> magafe kinazuwa hir tsir kina chanbaiy munagu tutku tutku kina chalba ma kinkwama kinachalba munagu manage disir ari kira munauma kina fusimanda kina baciba kijana munagu kinaga feiyi kimazusa hir untungi kina china najama magachina kinafe kinazuwa sai bur wugiyi maga bur u’u kinazuwa feiy imi kinafe iy tsirgi bada bim kina hade ya untum ma tsirgiyi are sai bumhi kinazusa kisani magafu imirida bura chahu imi anu uhubamai. Kinafeiy imi yanda dudubur fuuh yada duu uskura ase ishain magafeiy imi kindazufe kari dub ur fuuh waska nasika fuuh umu mai magasa ma imir asai huuh ma sirari abuuh gasaife uhu bagiyi ma uhubage asai buuh kinazuwa feiy unugiyi karshe kik uskurgi anamunagu dubu ir, uskur kiknajana musudagu kiya iri dhur uzam duu nagu ma uskur kira’i ainagumaima ma us kur kira’i nagacika sumdufu bakamai saiduna sim aga us kur uskur munagu uzumur latun nagum. Uskur gargajiyak ubu bamur uzamur jinaguma ayisimai amma ubur dhir uzumur maradga taah n air dhur uzumur kija samul kiraga si babbati uzuu <noise> mega cika sinu huba aga ɗufu masar massargi furtutak kinaga sim dufugin agari nagaluya musu ɗagu du i uskur uhubamai majinamu ter uskur uhubari andar uskur inaguma da uskuringum din duju ik du mustaghu, naga cika samma di dufu uhi undega dufu uhi ko dufu masar.